يا محمد، عشان تبني قوة جسمك جرب أول شي تمارين الوزن الثجيل، زي القرفصاء والضغط والشد، هذي الأشياء تبني الجسد، كمان ممكن تبدأ بتمارين وزن الجسم، زي تمرين البلانك والاندفاع، الأهم تستشير مدرب رياضي عشان يرشدك ويضمن لك آداء التمارين بشكل صحيح، وكمان تتجنب الإصابات، بالتوفيج.